मनैंन तिरा तमाम मेलके भाँडा बर्तन रहतियाँ । अइसने करके हमरो घरे कुछ, कुछ मेलके भाँडा बर्तन हैं जेहमे हमरे खाना पकैति । खास करके उ भाँडामे कढैया, बट्ला, बटुलि, कुकर, फ्राइपिन, तौलि, भड्‍डु, ताबा लगायतके तमाम भाँडा हैं । खास करके ओइन प्रयोग हमरे कब करति कहनामे खास करके बटलामे खाना पकैति हमरे । जब धेर पकैना रहता तौ साँहिजुन, भिन्हिंक बटलामे खाना पकैति या कम पकैना रहता कहलेतिति बटुलिमे पकैति आउ तेना उना पकैना रहता । थोरि ढेर तेना पकैना रहता कहलेतिति कढैयामे पकैति आउ दार उर पकैना रहता तौ खास करके कुकरमे पकैति, फ्राइपिनमे कम तेना उना खुँटिया उँटिया तेना पकैति । तौलि, भड्डुमे फेकुन थोरिक कम कम चिज पकैना रहता । जैसेकि पहुना पाछर आइजितियाँ तौ अन्य समयमे पकैना करति आउ ताबा उबामे कहबो कहलेतिति रोटि उटि पकैति । जब रोटि खबास लगता तब जाके चेहे साँहिजुन रेहे चहे भिन्हिंक उ समयमे हमरे ताबामे रोटि पकैति । जाके बात का है कहलेतिति यि भाँडा ओहके हमरे जब समय अनुसार एनिकि कबु कौन काम लगता, कबु कौन काम लगता । जैसे जैसे काम लगता उइसे उइसे यि भाँडा ओहके प्रयोग करके हमरे तमाम मेरके खाना पकैना प्रयास करति ।